Tacuma da la Fransa, la Spagna, ël Portügal, l'Inghiltera, l'Irlanda, l'Islanda, la Danimarca, la Nurvegia, la Polonia, la Germania, l'Ulanda, ël Liechtenstein, la Svisera, l'Austria, la Slovenia, la Cruasia, la Grecia, la Türchìa, gli Stati Uniti